Raha ohatra ka mitovy karazana ananjy de possible tsara mifampiana-javatra fa raha vao ohatra hoe: samy hafa karazana ananjy karaha piso mbana voalavo sy possible si satria an, io aza mifanenjika mifampihinana de, zany zao no tegna tsy possible aminanjy.